باهي <hesitation> نجعد شوية موسيقى ، ولا بوتوكسات ممتعة ،ولا حتى نقرأ كتاب في التليفون، إذا ما في حتى حاجة نبي نراقب الناس وننقل هالقصص عليهم، في مخي كيف حياتهم ؟كيف شلونه يبكي يعني؟